Oblon na pel mooy but oblol na phe mooy ano ateeny ugei oblo? Kaar kaar oko ikpar zina ana ughi aey oblol ami, ibha piibagharai olo ami uteeny ooh maar aniin gha ni oony ami nateeny oh adian na mute mita sukul den ami okpoki bho olo pel zami a ini, oh enaan alua oh ini gua gua seghe ede oblol ama na kol opo po oblol onuma kedio ana ta ki asi kol oh oblol ami oony ami na teeny asukul oh, adian obho namute ta asukul kedio paami okpoki obho olo aah, alua oh enaan oh pel zami ami uru molo ana ka bhel zami, okpoki obho olo, amen ana udua ami omi ta seghe mokpoki ami apelom zina oony onuma aki ma asukul taa emm, ikpoki ami ta ami uteeny io ma we kedio opo po blol onuma ughol lava if ana aseghe ma avo obho agbulom maaar umaragha avo obho kele amogho aghol aghol ana udighi maar olo odi mezo bho. So, amem olo ana ughi meesi ka ana ughol mo obherepeer oh, mu miin obho bho, oony todi adigh a sukut obho ami unogho zool mi ikpok omiin bho no ode ishin ikpoki asutkul oogy obhe eedi ta aro ami, anem ndighi lana pank onuma, po onon oblol na moghan, ah, onon oblel namoghon omo emo bho nemogbon <hesitation> bho neai i teeny obll enna anaghe bu obhol oneghe dio lugha gha moonologhi onung miin esi obho oblol odi ki maagba mi obho ologhi onuma ma mogho zodi molo edienaan oblol onuma oaghre mokpo obho an nybe bho agba anogha moom emooara oy mo ospe bhe ane ude ghe uroghe zodi obho bkos oblol tatueni ate gh zina, oblul tatreni asaire zina, laterem apel zing ta ghuderm onuma, obloz ter tueni akigh zing but obtol ratueni akish zing apel zina ta ghadam olmadio <hesitation> oblol naten gha ni mumor oblot noten gha ni mous ny gha lout oniin, oblul naten obaraka oblet obho ana uteany obno, po ana kar ughe miigbogh ibaghami alogha ta aloor onuma but ana ologhomi a un tic onon obrol latero om zina vel omookpo bho ana na goni obbo na dighi bhabhe po oblol olo adikua alighi ka ana na tol ezo bho kedi o imuneen.